بون نتصور يوميا نجم نمشي سبعمياة نخطوه دونك اذا كان نعملو عمليه حسابيه سبعميه فالسبعه تطلعنا أسبوعيا اريعالاف و تسعميات نخطوه هكيكه تقريبا <hesitation> هذا شنو نجم نمشي <hesitation> المشي حاجه باهيه دونك <hesitation> هكا